Goɗɗum Castle woni babal ngal mi yahi mi tawi saali to mi sekaino ngal. Kuujeeji zamanu ɗi mi tawe nonno ɗun wo'iniri ɗonɗun waɗi ɗun saali tomi resuno ɗun.